मैने ए नि आज थआ का बारा में ऐसा सुनी मार से भी कोई दूसरा ने ही की <noise> की था ए नि दूसरा शहर में जा रिया गांव छोड़कर के तो क्यों जा रिया था। यहां गांव में था ये कई समस्या आ गई जो था गांव छोड़कर के जा रिया। मैने उनसे यू की की वहां पे ताकि नौकरी लाग गई या फेर था वा कई कई काम धंधों कर बा ने जा रिया <noise> अगर वहां पे था काम कर बा जा रिया और वहां पे ताकि ज्यादा बचत होती हो तो मैं भी ले चलो। उने यू की की शहर में मारो बढ़िया गुजारो चाल जावेग।